Dunka ana fawiri dow non golle am hewiri: Saatuji ley yontere miɗon wawi neldude ko fottata deebe: Saatuji dun yottata ko dun: <hesitation> ɗum woni jooni ka hono noogay, cappanɗe tati, eyyo.